Omwa omwa kwezi thukanayisangana ithwabirighulha emboka okwa bulhikiro kusangwa ibwa ithwe thulhibakonzo thwanzire ekishano, so thukaghulha obulhikiro ithwaghulha omukubi omukubi ithwa ithwaghulhaghu ithunawithe obundu thulhi balhimi thukalhima omukubi thwamaghulhaghu thukaghulha ngo owe mithwalhu ebiri iniakindighunza obulhi mundu wosi ekiro thuthethaghulha omukubi thatsumba nge ebihimba ithwalhiramu nobundu ebihimba ithwabighereka thunaherire nesya dodo. <hesitation>